ما أفضل كتاب قرأته مؤخرًا، ولماذا قد ترشحه لغيرك؟ أفضل كتاب قريته هو "رجال في الشمس" للكاتب غسان كنفاني الكتاب هذا يلمس قلبك لأنه بيحكي عن معاناة الناس في رحلاتهم وصعوبات الحياة، خاصة في ظل الظروف الصعبة أرشحه لأنه بيعطي رسالة قوية عن الأمل والصبر، وكيف يمكن للإنسان يقاوم رغم الصعاب اللي تواجهه